الانسان يعني اطيق يقرر مصيرو بيدو هو صحيح انو القدر مكتوب علينو بس همين اذا هو سعى واجتهد اطيق احدد مصيرو مثلاً بمكان كلش مليح وهو يحبو او اطيق يبقى انو بمكانو وينتظر انو فد دفعة او مكا او احد يجي يحفزو علمود يرفعو اتوقع يعني ما لها شغل.